Ijtyaj jajtzyuku tambien wijtyajpapä, ijtu yäk jajtzyuku y jetij kyä'spatä y ki'myajpa donde quie, yu'myajpa najs titya'p jejtzye ne'akä'yi ju'tya'p, jenä jenä kyäwä'nyajpa wyit, tambien ijtu nam jajtzyuku' wijtyajpapä mesakäsi y jetij ka pya'tu panh, pya'tu ane, jete myäkpä'yajpa, tzyämpopyä'yajpa, nyayajpa y no se jut'tya'p ma ma kyu'tpä'yaje, tambien ijtu arriera wijtyajpapä jetij tzyämpoyajpa ay y janusy 'yumyajpa nas, minyajpa tome äjtyä ntäk'kä'yi, ijtyajpa tza'moji jut'tya'p, janu'sy 'yumyajpa nas, y tajyajtäjpa hasta jojmä kyäwä'nyajpa wyit, tambien ijtu tzapas jajtzyuku je je mas no'tita'mpä äjtyä kyä'syajpatä y janu'sy topya je kyä'spamätä, pero tambien jejtzye minyajpa, minyajpa tome', minyajpa jejtzye ijtyaj ijtyajumätä äjtyä', avece tambien kasyi'une' mi myäkpä'yaj täjkojmpä, mi kyä'syaje ka yawata'mpä kasyi'une' mikyä'syaje je tzapas jajtzyuku'i tambien, tambien ijtu tza'mä jajtzyuku wijtyuajpapä, minyajpa tome täjkojmtya'p u jut'tya'p ijtyajumä animal mi ko'k syeguitzäjkyaje y jejtzye janu'sy topya ja'kutyä kyä'su, syeguitzäjkyakpa kasyi'une', syeguitzäjkyajpa kasyi titya'p, jejtzye yawata'mpä ja'ku minu myolestatzäjkya'